Binafsha rang <hesitation> kreativlik va mistika bilan bog'layman ya'ni instagram ham <hesitation> hayolimga keladi lavanda gullari bo'lishi mumkin shular hayolimga keladi.